Ny fomba handrahoina sakafo mangatsiaka amin'ny micro-ondes de alaina ilay sakafo, atsofoka ao anatin'ilay micro-ondes de misy bokotra potserina izay amin'ioay micro-ondes andidianao hoe mandritra ny firy minitra ilay sakafo no hafanaina de rehefa vita moa iny fe-potoana iny de mitsahatra ilay micro-ondes de mafana izay ilay sakafo.